Bueno, ñayiu ja kekuyo jenora este kajoi buuna kakara na buuno ke kaeji jii ka son’in te’ lule kuu keeli in tou xi’kifií kee chií in tau tana mali nova tu fursaií kuói euvó joo, nova koo ñiií fursaií chií nu, chií, nu este nu buuna ja kubín chiñin pos kutayo pas ñtiñyo in ña’kifií buuno kañoií ñu sueru dui kañii jenora abin kuoi in ñuchamiño luli jii in staa yuu te kudosoi jii taoñ tolí kañifií yua te ñiñi nova koo fueraií chií nu ma keeli, ma koioí, yua te pos kutogaií jenoraií.